هوايتى المفظلة القراءة ليش <hesitation> لأنه أحس أنو <hesitation> بعيش قصص مختلفة في مكان واحد، كمان بيكون معايا خيالى الخاص، بتكون عندى نظرتى الخاصة لكل شيء <hesitation> بعيش <hesitation> بتعلم بق-بشوف لو أنا مكان هذا الشخص أيش كنت سويت، بشوف <hesitation> الصح والغلط، <hesitation> بعيش <hesitation> فترة تكون ممكن حزن بتخرجنى من الحزن الواقع اللى أنا فيه وفترة سعادة.